Mexico ni hamɓe ma ɓeɗon nyama nyamdu sosai, nyamdu maɓɓe ɓe ɗon mari bana irin flour, ɓeɗon mari ɓikkon leɗɗe, amma ɓe ɓuri ainugo irin nyamdu bana nyamdu supperggetti ko taliya, wo'di nyamdu ɓe nyamata guda nai je al'ada maɓɓe je ɓe hautata kala nyamdu mai pat ɓe waɗa ha nder, wo'di nyamdu maɓɓe ɓe viyata ɗum ta'kus, ɓeɗon naftira, wo'di mole ɓeɗon naftira, wo'di tamales ɓeɗon naftira, wo'di salsas hanjum ma nyamdu un ɓe naftirta ha Mexico mai.